Yahh soctu taata waza iwulla yiyeda ata tdifae yaata tdifae ti traa jin ja- chikuɗɗi tɗiffae ka tɗufan sidi buɗ buɗ-dan ta- uu kitra jin keya wukchiɗale tachawe akwa keya wukchiɗale tachawe akwa mindi maivaɗ ta chawae maiva ta- chawen ba sakan tddero ta chawen ath. nahanɗa ti traa a yamboa akwa ti traa a dambuwa tilaawi tila wini inja jaa inja durin kinu kana yakolo ɗiyae nigina ga tinu kina amawula chawae ge ɗiga keya wula chawae kana ahae haba alaaji gadae fomda siraa tdim’ngnae waeko kina ahahae har kakansa maivaɗ ta chawen kuji. Kuji ti chanda kwa durin kaja wulawa ahninya uva tdo ahinya iminiyaye ahinya miniyaye tin tinta wadza sigan yadaa fomdawe eta- tra kwa lera a tukan wula wula wula chawae maivaɗolah ta kaya kwaɗa alaaji fomɗa tukan mana kina aai ifomda ai amma ɗayen enja inja eumzingae kawaw kama ki- taɗangɗi siya kwa jawai ama yaɗɗa wi ki fomɗawae ai ka taarihi kama yi nuwulugue ama wulawae ki chanda’a kwa jing diyae dayi kaya gushi saboda haka amma yeɗaaa fondawae nigi ba sakan anne mama yaa ya. wa ago tukan ma labar laa sulaka sikwa iwula chawee dan- kwa ikur tih nɗandi siraa kaya mwa le.